אני כנפצל תכון ענדי אלקודרה עלא אלאינטقال אלפואי, חית האד אלקוה כתכּליני נוּסל לאיי בלאסה פי אלעאלם פי ת'ואני, האדא חאג׳ה כְּבירה פי אתתנקל פהאד אלווקט, ימקין נתהנב אלזחאם ונטלאח אלמוואעד בקלוה וחתא נסאפר בזאף בלא מאנתעדב ולא כחסארת דיאל אלווקט, וכיעטיני פוראס כְּבירה וחדידה פי אלחיאת.